اني بالنسبة الي اذا كنت مضطرة انه ازرع طعام ازرع يعني اكلي فراح اختار البتيتة حيل احبها الفنكر تصير هواية اشياء يعني هواية اكلات يا اما البتيتة يا اما الطماطة اعتقد هم هاي النبتتين والبتيتة هي اصلا عن طريق التبروع التبرعم اعتقد يعني هي جوه الارض تجذر اتصور ممجربة بصراحة كبل ازرع